أكثر أيامى مثالية هذا اليوم اللي أصحى فيه لحالى من صباح بكير بدون المنبه، بصلى فرض ربى، ب- بنبه أولادى علشان الدوام تبعهم، بصحى زوجى بنفطر سوى، بيروح دوامه، بتأكد أن البيت نظيف تماما، ما بيكون عندى أى إستريس، بتكون الحياة هادئة ولطيفة ويوم شتوى جميل.